चाय ने तो कही रहें भाई, घणा प्रकार के चाय आओज पूरी दुनिया में जैसा कही छे काली चाय, सफेट चाय, हरी चाय ने घणा-घणा प्रकार के चाय आओज। पर तुम महरी मानो नी हरी चाय ने काली चाय रही नी ओ घनी अच्छी रहिच। दूध वाली ने ऐसी चाय रही नी। पीने से शरीर में घनी बीमारी लगे। ओ का शक्कर चे, दूध रहच। दूध शरीर के लिए अच्छा रहेच, पर जब वो चाय पत्ती के साथ मिल जावे नी। तो वो अछो नी रहतो। सबसे बुरी चीज को नाम हे शक्कर, बीई तुम इतना ना करो और शक्कर पियो ऐसो शरीर ख़राब होय। लिवर में जावे ना पूरो शरीर ख़राब होय। जितनो कम हुई शक्कर उतनो कम ऐसी चाय वाली शक्कर पीनो जयचेच। ऐसी चाय पियोच जिसमे शक्कर कम होयेच। तुमको पीनो जयोच तो काली चाय पियो, हरी चाय पियो।